Kuuchiindo nanake'etendo la'akudo'ondo porque jiaa naake'etendo ku trastendo ja naake'etendo o ja trapearndo ku ve'endo tee jo ja kuuchinu jiaa daakeendo jabón in cubeta te naake'etendo ku kuve'endo ku trastendo ku do'ondo ndiaa ja nandi'i ja jabón jiaa.